Raha misafidy hoe mihira sa manao s- mianatra s- mitendry zavamaneno de aleoko mitendry zavamaneno zany loha no tiako noho ny mihira satria za zay le feoko somary sarotsarotra ka de mety hoe tsy hay misy tsy voafetra zany ny hira afaka ataoko fa ny zavamaneno zany no tiako ianarana de amin'iny aho afaka mitendry an'zay s- <noise> hira tiako atao, ohatra hoe resaka accordéon reny zao ohatra tiako ianarana na gitara ohatra.